شوف، عشان تسوي حساب بريد إلكتروني أول شي تروح لموقع مثل جوجل جيميل، اضغط على إنشاء حساب ،بعدين حط المعلومات اللي يطلبونها مثل الأسم وتاريخ الميلاد واختار كلمة مرور جوية، بعدين تأكد من رجم الهاتف، إتبع ها الخطوات اللي يطلبونها، وبهيك يكون حسابك جاهز.